افضل ان يكون لدي عشرين شقيقا، لانه وجود كثير من الاشقاء يعني انني ساكون محاطة بالعائلة والدعم، وساتعلم من تجاربهم جميعا واشارك معهم في كثير من اللحظات السعيدة والممتعة، و كم ان الاشقاء يعطون الشعور بالانتماء والمشاركة والمتعة والسعادة واضمن حياة اكثر الحيوية.